اه طبعا اكيد ممكن الفن يكون ليه تأثير سلبي على المجتمع لو الفن اتقدم بطريقة غلط ما قدمش حاجة كويسة أن هي تنمي فكر الشعب و المجتمع ممكن يكون فن مبتذل فن يحرضون أو يعلم الناس <hesitation> حاجات مش كويسة حاجات متخليهوش أن هو شخص كويس تعلمه حاجات تخليه أن هو شخص مش كويس